<noise> Ndzɛma a mehwɛ wɔ nyimpa m' paa yɛ nokwardzi, nkorɔfo a wodzi nokwar na nkorɔfo a wɔmmbɔ ha mmbɔ ha, twitwa nkorɔfo nantsir ɔayɛ dɛ ɔdɔ w'. Ɔkɔ ha na ɔdze w'asɛm kɔ na ɔyɛ wo nyɛnko na ɔyɛ obi so ne nyɛnko, ɔkɔ a ɔde wo nkɔmmɔ akɔtaa hɔ. Obi a odzi ne ho nyi so yɛ adze kor a mehwɛ wɔ nkorɔfo mu, mpɛn pii no obi wɔhɔ a hyɛpɛɛ kwa naaso onndzi ne ho nyi. Ne bra a ɔbɔ bibiara yɛ fi ntsi na obi so <noise> a ɔyer ne ho yɛ edwuma ɔnnyɛ kwadwefo. <hesitation> Sɛ obi nnyɛ kwadwefo a ɔyɛ adze a ɛ- ɔyɛ adze a m'enyi sɔ papa. Nna afei so obi a ɔsom ne Nyame yie obi wɔ hɔ a ɔkɔ asɔr so bra bɔn biara <noise> ɔde ne ho wura m' ntsi no ndzɛma a m- m'enyi gye ho wɔ nkorɔfo mu nye n'.